Ny sakafo tena tsotra sady ankafiziko an: masikita dia <hesitation> lasopy tongotr’omby tsy tena hoe asiana fangarony be dia be fa legioma fotsiny no ampiarahana aminy dia efa ampy ahy tsara.